Shoglin agara mohiminkil aini faslinnani, shoglikon shoglilin, hayaani khasikon hayaani khasilin, eron امور شخصية inga shogla idikani, shoglini ingir owalaangimo, inin karamido لازم irin shoglkoni hayaini goni faslinnani. Koloweka bayenani, ichilton.